Ny kolontsaina any Frantsa fantatro a dia any Frantsa no misy mozea be indrindra sady lehibe indrindra, misy karazan-javatra betsaka ao anatiny. Ary any Frantsa di- no mpamokatra <hesitation> frômazy sy divay tsara indrindra maneran-tany.